Estaquilla aro pita, aro iyuvae, corriente kuae aro ikavi kando peguara, jaema estaquilla pukui, ñova, jokua ikavi yaimbe vaerta, jukurai yau kua aróreta